الصراحة أكثر رياضة كنت أجيدها الجرى، كنت أحب الجرى حتى في المدرسة كنت دايما في المسابقات أطلع أنا الكسبانة في الجرى، حتى إنى أشارك في مسابقات خارجية مع مدارس تانية، كنت دايما أستمتع بهذا الشيء، وكنت أحس أنه <hesitation> كانت رياضة تساعدني على إنى أخرج المشاعر السلبية اللى كانت مكبوتة فينى في قلبي.